عيش حياة جيدة يعني توازن بين العمل والراحة واهتمام العلاقات الشخصية والصحة والأهم من هذا كله إنه إنت تكون راظي عن حياتك ومستقبلها، <hesitation> لما الحياة جديدة نحبوا نجربوا فيها حاجات جديدة، نغيروا من- من أنفسنا، <hesitation> نغيروا من أخطائنا، انصلحوا من أنفسنا بش <hesitation> تخليك تجرب يعني، وتعرف علاقات جيدة.